Ko ing siket nyuu kokisicho sikiik chu eng' keiyo kalwal, ko ki riipo ko amingin, awe sukul, asoman, kokikararan sapeet petut notok amu kimekesomani saiti, kikisomani kitogo. atepi anyun apa yake neko, petushiek aeng' kelecho o'loolo, nam lakwet, aeku cheplakwet anam lakwet ki mo koo sukul petut noo, aripse anyun, kotuun kaetu makilecho ara makakoyam iwe koong'ung, ko mawe anyun olikicham kopendi piik ap keny, ko ma weku kei, ko mait anyun saniik komanyekerara, ko mawe koonyu, ko kiakeere anyun sapeet ap keeny ale ki kararan kapsa ki ki urerendoos akot ki mokomii akot kasi ne oo ne ke yae. Kii wendii ikurate pei, ilyain, ko ki kararan sapeet petut noo kapisa, amu ki a kishatii malechin chii wui imbar lyain, as ko kingoit anyun ko yaam awa koot komanyekopwa saniik komakiilda, ko ma wechikei, ko notok anyun.